Managna namagna zaho amarivô anahy, miaraka aminay, mifanerasera aminahy an, roy zareo de zareo an viavy karah anah aby se de ami taonanjareo angamba eo amin'ny efatra amin'ny dimampolo, dimy amy dimampolo karan'io aby zareo.